من رأيي إنه أصل الكون إنها <hesitation> إعجاز من رب العالمين إنه خلج هذا الكون بطريجة ما فيها أي خلل، لإنه لو فكرنا فيها إنها صدفة أو إنها تأثيرات <hesitation> خارجية أو شيء ما تدخل العجل أبدا.